Yaani wonn suun won papern woth khabethu yaani gar afan khena khaana staplernan hii yenaaaa Mal athinii wonn Khan kartasi laman wothin dhufthu inin yaani won akhii ilkhani chacharekho khakhalah thoko khabaa Mal Unni khun kasa yaww inin laan Mal athin akhan woth michithu laan wonisun kasa yae kartasi woth bakha jabesa dhub Mal inin jabesethu akhana himeniii